minna er um að framkvæmdir sem heyra undir Framkvæmdasýslu ríkisins fari fram úr kostnaðaráætlun nú en á árum áður forstjóri segir að umræðan um opinberar framkvæmdir sé ekki alltaf í samræmi við töluleg gögn forstöðumaður Hagfræðistofnunar segir fjarstæðu að niðurstöður skýrslu um hvalveiðar hafi verið pantaðar hann undrast undrast gagnrýni á skýrsluna fjölmenni var við útför

Pawels Adamowicz borgarstjóra dag tugþúsundir fylgdust með athöfninni fyrir utan kirkjuna vegagerðin hefur sett upp nýja tegund hraðamyndavéla tvær vélar hvor á sínum stað mynda bílnúmer og reikna út meðalhraða yfir langa vegalengd beinum fimm karlmanna unglings og barns var hrúgað saman í eina sem grafin var upp í fornleifauppgreftri í hauskúpur sumra eru týndar

gott kvöld

umræðan um framkvæmdir á vegum hins opinbera hefur verið hávær undanfarin

kostaði meira en til stóð og Vaðlaheiðargöng fóru fram úr áætlun svo dæmi séu nefnd tölur um verkefni Framkvæmdasýslu ríkisins eru þó vel viðunandi í alþjóðlegum samanburði segir forstjórinn í lykiltölum frá nítján hundruð níutíu og átta til tvö þúsund og sextán kemur fram að opinberar framkvæmdir fóru að meðaltali fjögur komma fimm prósent fram úr áætlun á þeim

tíma og talsvert minna er um framúrkeyrslu á seinni hluta þess tímabils hún minnkar úr sjö komma sjö prósentum fyrstu árin í eitt komma níu prósent seinni árin

eru undir áætlun og sextíu prósent þeirra yfir

hvað umræðan hefur verið rík upp á síðkastið og almenningur lætur sig þetta varða um fjögur hundruð og fimmtíu milljónir eða ellefu prósent Guðrún segir að oft sé freistandi að bæta við framkvæmdir eftir að þær eru komnar af stað viðbót sem sé kannski hagstæð á heildina litið en ekki hluti af upphaflegri áætlun við framkvæmdir í eldri byggingum er viðhaldsþörfin líka gjarnan vanmetin hún segir að hugtakið opinberar framkvæmdir nái yfir breiðara svið í huga almennings en í lögum en

framkvæmdasýslan stjórnar aðeins framkvæmdum sem fjármagnaðar eru með beinu framlagi ríkissjóðs þær framkvæmdir lúti ströngum lögum og krafan um gagnsæi sé rík aðrir þau lúta ekki þessum lögum auðvitað hafa þau sitt verklag það er hins vegar ekki eins sýnilegt niður á hvert einasta verkefni hvernig hefur gengið ég tel að það væri mjög jákvætt ef aðilar sem vinna með opinbert fé myndu taka höndum saman meir a með þetta við færum að ná meiri upplýsingum út úr kerfinu okkar því þær eru vissulega til staðar sextíu og sex létu lífið og á áttunda tug slösuðust þegar eldur blossaði upp í lekri olíuleiðslu í Mexíkó í nótt talið er að þjófar hafi gert gat á leiðsluna til að stela eldsneyti þegar það spurðist út fór fleira fólk í nágrenninu svo með ílát að leiðslunni til þess að sækja sér dropa fjöldi fólks var því á staðnum þegar eldurinn kviknaði stjórnvöld í Mexíkó hafa reynt að sporna gegn bensín og að undanförnu sem þau segja að kosti ríkissjóð milljarða dollara á ári aðgerðir stjórnvalda hafa hins vegar leitt til

undrast gagnrýni á skýrslu um þjóðhagsleg áhrif hvalveiða í skýrslunni var því haldið fram að auknar hvalveiðar styrki við Ísland hörð gagnrýni hefur komið fram varðandi vistfræðiþætti í skýrslunni meðal annars frá starfsmanni Hafró sem sagði að tífalda þyrfti hvalveiðar til að það hefði áhrif á stærð

hann var með ja var með upplýsingar sem voru ekki í samræmi við það sem við höfum fengið frá var mikið samráð haft við Gísla Víkingsson sem er

á

mikið talað við hann og oft og við náttúrulega byggðum á skýrslu hann frá því núna í sumar þá hefur verið gagnrýnt að í skýrslunni sé sett samasemmerki milli umhverfissamtaka og hryðjuverkasamtaka ég á nú mjög erfitt með að sjá það satt að segja það er talað þarna um Sea

ekki húsum hæfir

ekki að mjög margra dómi að minnsta kosti og ég held að önnur önnur náttúruverndarsamtök séu ekki mjög mjög ánægð með það sem þeir eru að gera en ég meina við erum ekki að segja að starfsmenn Landverndar sem eru að

kæra úrskurði séu hryðjuverkamenn það er mjög mikill misskilningur ef einhver heldur það loks hefur verið

því að niðurstöður skýrslu Hagfræðistofnunar hafi verið pantaðar það var enginn þrýstingur á okkur bara alls enginn á að komast að einni eða neinni niðurstöðu Jón Baldvin

Hannibalsson segir að frásagnir kvenna um vítaverða hegðun hans eigi það sameiginlegt að vera ýmist hreinn uppspuni eða skrumskæling á veruleikanum þetta segir hann í yfirlýsingu sem birt var í dagblöðum í morgun

að bíða síns tíma að leiðrétta frásagnirnar ýmist vegna náinna tengsla þeirra hjóna við konurnar eða tengsla elstu dóttur þeirra við þær sjálfur kveðst hann bera þunga sök á ósætti innan fjölskyldu eiginkonu sinnar vegna óviðeigandi

og bréfa sem hann sendi systurdóttur

sinnar þegar hún var unglingur

um þetta á ruv punktur is þrjú þúsund og fimm hundruð manns voru í dag við jarðarför Pawels

borgarstjóra í Gdansk í Póllandi sem lést á mánudag eftir

fylgdist með fyrir utan meðal syrgjenda voru forseti Póllands og fleiri stjórnmálamenn

tvo áratugi og naut mikillar hylli hann var frjálslyndur og kröftugur málsvari minnihlutahópa

morðið hefur vakið mikinn ugg í Póllandi

verður höfð í kirkjunni þúsundir fermetra af verslunar og þjónusturými verða teknar í notkun í miðborg Reykjavíkur á þessu ári vel á annan tug

auð á

Skólavörðustíg Hverfisgötu og

það fer ekki fram hjá neinum að miðborg Reykjavíkur hefur tekið stakkaskiptum á síðustu árum með mikilli uppbyggingu og fjölgun ferðamanna á sama tíma og þetta er að gerast er hins vegar töluvert af auðu

keyrum niður Laugaveg Skólavörðustíg og Hverfisgötu og teljum þau auðu verslunar eða veitingarými sem blasa við þau eru að minnsta kosti fjórtán einkum neðarlega á Laugavegi og Skólavörðustíg athygli vekur að enn er engin starfsemi sjáanleg í nýbyggingunni við Laugaveg fjögur til

nokkurt framboð af

atvinnuhúsnæði í miðborginni hundrað þrjátíu og níu eru auglýst þar til leigu eða sölu ég held að það sé spurning um eftirspurn og framboð hvernig þetta þróast

að sjálfsögðu verslun að dreifast á miklu fleiri staði hún

og svo framvegis nú er verið að taka í notkun nýtt verslunar og þjónusturými á nokkrum stöðum í miðborginni einkum á

þar sem átta þúsund fermetrar eru skipulagðir undir verslun og þjónustu áttatíu prósent af hafa þegar verið leigð út Helgi s Gunnarsson forstjóri sem á verslunarrýmið á

segir að þar verði allt annars konar verslun en á Laugavegi og Skólavörðustíg ekki þurfi að hafa áhyggjur af Laugaveginum en Helgi telur að leiguverð þar hafi verið allt of hátt

muni alltaf halda áfram að þróast og verslun er hreyfanleg eins og svo margt er hreyfanlegt á Íslandi efnahagurinn fólkið og svo framvegis það er einmitt það sem gerist líka í verslun já ég held að eðli Laugavegarins haldi áfram að þróast við höfum hérna í tengslum við

miklu uppbyggingu þá erum við með miklu stærri verslanir og

eðlis þannig að

þetta haldist vel í hendur forsvarsmenn ferðaþjónustufyrirtækja víða

um land eru sammála um að bættar samgöngur séu það mikilvægasta fyrir ferðaþjónustu á landsbyggðinni þeir kynntu starfsemi sína á svokölluðu

landshlutanna standa fyrir sýningunni ár hvert en markmiðið með henni er að dreifa ferðamönnum sem hingað

koma betur um landið sýningin er vettvangur fyrir ferðaþjónustufyrirtæki af höfuðborgarsvæðinu til að kynnast öðrum fyrirtækjum af landsbyggðinni og hefja samstarf framkvæmdastjóri markaðsstofu Norðurlands segir að mikil gróska sé í ferðaþjónustunni en fyrirtæki á landsbyggðinni séu

að berjast við að ná inn aukinni vetrarferðamennsku það

lítið að gera enn þá út á landi að vetri til

á Vestfjörðum og Norðurlandi og Austurlandi erum við að kalla eftir auknum samgöngum við eigum í rauninni eftir alveg gríðarleg tækifæri út á landi sem eru vannýtt núna af því samgöngurnar eru ekki nægilega góðar forsvarsmenn

sem fréttastofa náði tali af á sýningunni tóku undir þetta það er aðeins að dragast úr fyrir sunnan meiri samkeppni við fyrir norðan eigum ótrúlega mikið inni vill ég meina ef við sjáum fram á að bæta flugvöllinn og aðgengi þar þá fáum við meira beint flug þangað svo er náttúrulega bara innanlandsflug sem stendur

austan það er mjög dýrt og fólk setur það fyrir sig að koma til okkar fljúgandi staðsetningin okkar á landinu er ekki sú besta staðan er góð en ef samgöngur væru betri á svæðinu þetta er vannýtt svæði og væri gaman að bjóða fólki að koma til okkar allt árið vegagerðin undirbýr að taka í notkun nýja tegund hraðamyndavéla sem reikna út meðalhraða yfir langa vegalengd vélar hafa verið settar upp í Norðfjarðargöngum og á Grindavíkurvegi en eru ekki komnar í notkun þeir sem

um Norðfjarðargöng nýlega hafa tekið eftir búnaði sem gefur frá sér rautt ljós þegar ekið er fram hjá

mælir ekki hraða heldur reiknar hann út hún tekur mynd af og skráir klukkan hvað ekið var fram hjá við hinn enda ganganna er svo önnur vél sem einnig tekur mynd og reiknar kerfið út

þar á milli ef hann er of mikill fær lögreglan upplýsingar um málið og sendir út sekt lítur allavega vel út þessi reynsla sem Norðmenn hafa af þessum vélum hefðbundnar hraðamyndavélar mæla aðeins svokallaðan

þær hafa þann ókost að ökumenn auka gjarnan hraðann þegar þeir eru komnir fram hjá en nýju vélarnar ná yfir stærra svæði vegagerðin löggæsla í umferðinni auki öryggi vegfarenda ég er bara þeirrar skoðunar

verið að mæla hérna í göngunum talsvert

sem betur fer er mjög lítið um hraðakstur í göngunum hérna á Austurlandi til stendur að koma fyrir myndavélum sem reikna út meðalhraða víðar fyrst og fremst í

jarðgöngum og þar sem slys vegna hraðaksturs eru tíð slíkar vélar hafa þegar verið settar upp milli Grindavíkur og

en eru enn óvirkar samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni er beðið eftir að ríkislögreglustjóri samþykki formlega að búnaðurinn verði notaður til löggæslu í í miðbæ Reykjavíkur fyrir tveimur árum voru líkamsleifar sjö til átta manns

í gegnum tíðina og dæmi um að hauskúpur hafi horfið úr garðinum þegar ákveðið var að reisa hótel á bílastæðinu fyrir framan

var Vala Garðarsdóttir fornleifafræðingur fengin til að kanna hvort þar væru fornminjar samkvæmt lögum um menningarminjar verður slík rannsókn að fara fram áður en framkvæmdir hefjast það voru fimm þó svo einstaklingarnir hafi verið átta þannig að það vantaði töluvert upp á til að geta greint

en virðist hafa verið fimm karlmenn og einn unglingur sem er erfitt að kyngreina og eitt barn hvers vegna voru þau öll í kistunni er það vitað sko ég gæti trúað því miðað við að sums staðar var búið að brjóta upp grafir til til að rýma fyrir lögnum eða húsgrunnum eða öðru að það hafi þá verið fluttur hluti af eldri líkamsleifum yfir í eina kistu verið að sameina

var kirkjugarður til ársins átján hundruð þrjátíu og átta eftir það voru fjölmargar byggingar reistar í garðinum þar á meðal var timburhús sem hýsti og síðar garður

þrír til fjórir braggar voru reistir á stríðsárunum og tvær viðbyggingar við

margar byggingar ég get ekki sagt það nákvæmlega

það eru örugglega fast að tíu ef ekki fleiri mikið af beinum hefur komið upp við framkvæmdir á svæðinu í gegnum tíðina sum hafa horfið en önnur eru geymd á Þjóðminjasafninu árið nítján hundruð og sextíu lét Landssíminn grafa skurð í gegnum garðinn það voru bara bein og hauskúpur út um allt eins og hráviði það var ekkert verið neitt að fara með neinum teskeiðum í það skurðurinn varð að blaðamáli því einhverjir stálu hauskúpum úr honum það var dálítið eftirsótt það voru til dæmis læknanemar

þær gengu kaupum og sölum jafnvel engar líkamsleifar er lengur að finna undir framkvæmdasvæðinu en hins vegar eru

undir hellunum hér í undir gangstéttunum

Kirkjustræti og jafnvel út á götu það eru þarna leifar af forfeðrum okkar í þrjátíu kynslóðir sennilega í þessum garði

karlalandsliðið í handbolta mætir eftir um það bil tuttugu mínútur þýska landsliðinu

Einar Örn það verður á brattann að sækja hjá þeim ekki eru miklar kröfur á

hafið heyrt hljóðið í leikmönnum hvernig finnst ykkur þeir vera stemmdir fyrir þetta

að laða fram sitt allra besta Jónsson að segja okkur hvað bíður okkar í veðrinu já það er

ef við lítum á kortið á skilin komin yfir landið

lægðin komin austan af landinu töluvert minna er um að framkvæmdir sem heyra undir Framkvæmdasýslu ríkisins fari fram úr kostnaðaráætlun nú en á árum áður forstjóri segir að umræðan um opinberar framkvæmdir sé

ekki alltaf í samræmi við töluleg gögn forstöðumaður Hagfræðistofnunar segir fjarstæðu að niðurstöður skýrslu um hvalveiðar hafi verið pantaðar hann undrast gagnrýni á skýrsluna fjölmenni var við útför Pawels

borgarstjóra Gdansk í dag tugþúsundir fylgdust með athöfninni fyrir utan kirkjuna vegagerðin hefur sett upp nýja tegund hraðamyndavéla tvær vélar hvor á sínum stað mynda bílnúmer og reikna út meðalhraða yfir langa vegalengd þessum fréttatíma er lokið og við tekur leikur Íslands og Þýskalands á h m í handbolta næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan tíu takk fyrir samfylgdina og verið þið sæl